Ma hää meelega seletänüq, kuis linnugiq tüütäseq, a ma lihtsalt ei tiiäq. Ma pidänüq või-ollaq maailma asjo kotsilõ veidükese rohkõmp op'ma, selle et parhilla ma-i tiiä midägi.